Itu biasa na kennaki flu, meke meke sula malassu, <hesitation> musim hujanpi to, bisa duka masim alloki tu mallumaiki penting allo stumai. Cara anunna to pajampinna to <hesitation> biasa tu pajampi flu, <hesitation> biasa di alli jo warung. Kete jo warung to eloki ro rumah sakit, mapriksa na beangki dokter. Biasa na bilangki dokter Bodrek flu bari pale bilangki <noise> ke <hesitation> anuki ke flu, kemeke meke bisa ji jampi to bisa kita kalena tp kita garagai. Tapi itumai walassu, kimiteng, diparokkoi dilasui tu wai. Mane <hesitation> di parokko teng, pura tu eh <hesitation> di irumi, marasa di saling to, mamma miki kianu paki kibelliki tu meke paki biasa pa di jama to di garaga wai <hesitation> suoi lassu. Enna malassuki susi to malassu malasu kaleta pa madingin dirasa laoi te pujampi na to harus ki pergi anu to eh <hesitation> dokter na priksaki saba pejampie tu na biangki karna purami to dikande mi to dikandenya eh <hesitation> dipolokanki manggi dokter papada tu dikande papada tu dikande <hesitation> tiga kali sehari, karuen makale bungi dikande tu mai <hesitation> papajaki kito. <hesitation>